Ta'amilem abiko gaa bak zindi ko gɨni mawu, gaabin kei ɓyeeru ga leibei kwal ga gwa kukweiyewu, ga leibei kwalosin man kɨim təmonghosin man kɨim pinunghosin a kwalosin. Kigu maa shiwu, mang kigu milak shinungnwu, kagu maa saama mang kigu milak saamangnwu. Kigu ɓakaiyaak laak samangnwu mang kigu ɓakaiyaak a samu, ga bohsin gɨ wursina pɨ taan; ghyei. Kɨim keigu gaa samu ga kwanang ni bwallang keiye? Hin pungnungha kɨn yɨiye? Ko hin pasara? Habi pasarawu, mala pungnungha? Mala pungnunghawu ga saamha pene? Gapin nama ga sam ko gɨ yoksa de yoph nghe? Ga yoksawu maa shenong ko gɨnna? Pan gɨ leibei kei mang kɨim pinung malas, man gɨ dang gɨ baksa. Pangin abin gam keiku kweiyu, gam zamko gam kuk ni <hesitation> kei bei gam bak nimtawu, toh kigu gama pinungnwu, kwakin gaanas tabina mang kwonok saksoi ti ami peishinungha kwalu. Tabinna mang kwonok dilgam ko ni ki kyapsi ah makgham koni gheki ah makgam gama leibei kwalosin kɨm təmong gu min mang nyinu. Ta tangkai bapiye? Tilak tinna mang kum kwarak bapiye? Ko alaak gya nongyeiyong kab giyira. Kigu ga saamko maasak təmu, ga bakbei gɨ kwana akin pinungha, si ma sa bakyei si kwana akin pinungnhaak ya gipi kigunaya panu. Ya ga dang de dang, dagɨ kuk maasa pi tang yei gɨ yok gɨamigina a'an yaghai gɨna kwal laghai. Dong ga amiginu, ah'a yaghai ga yaghai pangnghaak gah, yaghai naang nghaakgah, ahi tana hin pei maa hin pei gi naangnghaagha ko gi pangnghaak kɨn kwal dei laghai. Pangnyin abini maanam, gam gukta panguya gam maba ko tinpang gul, tilakbar war gam mang keigam, mang- mang ɓakaiyamu, tadei kub peisin, ti peisina nimgu pan laghaiyu yibei wara tangnghook har ami gaabang ngha, toh irikim nimgwawu panko gyabɨn bak waasu gi dwal, gi dual mang kei ɓyeet pang mang kei kukwei pang gin kwana. Gyeyeina gya yok shinung shok nimgu map kaama laghu. Kei habilak deiyong nyimyeiyu, koti kei ɓyeet ta iyai pi panggwa yinghe kuri ta pi pangwu wu, pan gam nimtɨ laghai, gam gum danghasewu. Taa nyanggam ti nim ghena ti kuyb de nyangha tin dangha, tin tak hinde shinungshokgha gin dangha. Abini kukweigu hilak mang təmong iyal, sinat sa bakye iyayang si iyaya kwoom pang gwa yinghe kuri sa kwoom pangu ha de yok shinungohok ahi takgɨna.